"Katru gadu pirms Jāņiem eju noskatīties ""Skroderdienas Silmačos""."

Klasiskajā brīvdienā notiek mājas uzkopšana, piemēram, mazgājot veļu. Kā arī es studēju un tāpēc brīvdienas bieži vien aiziet studiju darbu pildīšanā.

Mani gan priecē, gan pārsteidz Indexo bankas piedāvājums, par kuru lasīju viņu pašu blogā. Tātad bankas pakalpojumus var lietot bez maksas, ja uz šo banku tiek pārvirzīti visi pastāvīgie ienākumi. Vai tās ir pensijas vai pabalsti, kā arī jebkuri citi. Manuprāt, tas mūsdienās ir ļoti labs žests, jo, salīdzinot turpat viņu blogā ar citām bankām piedāvātās komisijas un citus labumus, sapratu, ka šeit ir visizdevīgāk.